Maro karazagna fagnantanjahantena tian'olona amin'ny firenena misy anahy tô nefa le bôl foty no tegna maro fa hatramina zaza bitika defa folahina hianatra hagnano bôl aby se aketo Madagasikara aketo, zany de koà misy fagnantanjahantena tiagna ôhatra hoe: magnano Judo, mianatra Karaté, Baskety, maro karazagna e, tian-ja madinika aby se zany.